Ia, za zen̈y nahita fa anarô olo jiàby ten̈a niasa marin̈y. Sady ndreky tsara tamin’ny porôze tsika in̈y zen̈y, kay mankasitraka ndreky man̈ano merisy aminarôe. Abakô iô amindray bala hoavy zen̈y andrà tsara maromaro koa fa fôntony tsar zen̈y raha natô-ntsika zen̈y tan̈atiny izy in̈y tô ia.